א קעכער דארף וויסן וויאזוי צו מאכן גוטע עסן. מ'דארף וויסן ווען ווען ס'איז צו סאך צוקער, צו ווייניג צוקער, צופיל זאלץ, צו ווייניג זאלץ, וויאזוי וועלכע <hesitation> געווירצן צוזאמען מאכן, באלאנסירן א גוטע טעם וואס איז נישט צו אנגעפילט און וואס איז לייכט. מ'דארף קענען קאכן זייער זייער גוט.